Ia, ilain̈y zen̈y fitaovan̈a elekitiriky amy andra ziôty fôtony fa efa mivoatra zen̈y aviô misy raha zen̈y. Fa tsy vita tsy vitan'olombelon̈o eky zen̈y karà ataony misy fan̈apahan̈a kakazo maventy fa elekitiriky. Mila angôvo zen̈y raha io koa fa tsy vitan'olo. De efa i fitaovan̈a iô zen̈y man̈ano izy.